أحب اسمع الموسيقى الهادئة - يعني ادوغ على اهدئ موسيقى ، مابيها صخب ، مابيها صوت عيلي - لان تعملي استرخاء، أنا بلا شي ضغوطات عندي وتعبان ارجع من الشغل أو اغوح عندي كثيغ حسبات بدماغي - فيعجبني اشغل شي هادئ